Injé umu néjool béloom nafa yara éfirigo. Ēfirigo nafa yo, éni ubaaj yo, usapéén yo: nujuhé ukook égalas uŋaar ukando miin nak unoméén, nukook ékiréén ukando; yayu éparti may ubaaj bucaŋéén nuŋaar ubang do nétaam, nuroor sijibebi maal uŋaar ukando bu maréém. Nujuhé may ubaaj muting ma nuŋa may ukando; néfirigo jambi mukajéén, ucaméén nupurénul do may miin uŋaar uting